Mba <hesitation> fiasan'y imprimanty zany de magnanzô, imprimanty zany môlô karazagna izy io machine ampiasaina izy io kôfa hitanareo kôfa misy zany karazagna document version éléctronique regny tiànao aboaka amy taratasy tiànao avadiky boky, <hesitation> tiànao avadiky taratasy, tenao tehirizigna zany ampiasiagna zany imprimente na ana kô te hagnano resaka sary regny sary tiàgna habôaka regny, de izy izany magnabôaka regny de mampiasa zala imprimante fa mety.